نشأت طبعًا في مدينة السعودية في سبت العلاية، كان الوظع هناك مريح جدًا وطبيعي وحلو، طبعًا كانت الأجواء شوية بارد وشوية حار، بس أتذكر البرد كان أكثر وجتها <hesitation> أنا نشأت عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين يعني صارلي ثلاثين سنة الحين، فأعتقد إنه كان كان الجو بارد أكثر وجتها.